في أحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في موسم الهجرة، كان مع القطيع وفجأة جات عاصفة فرجتهم، هبطوا على شجرة في غابة مجهولة، الأم والأب كانوا وا- جلجين يعني ما إستسلموا، بدأوا يدورون على طريج العودة، وكل من تعبوا غنوا عشان يشجعون بعض، لجوا الطيور الثانية في الغابة وعلموهم كيف يحصلون على طعام وموية، بعد أيام- بعد أيام لجوا <hesitation> باجي الجطيع.